Pues kuan motetekih kilpiah, o kitriniah, kualti para yemo maeskisa, iwa pus miak veces san ihkon porque amitla pahtli. Pues como grave yuwi clínica, iwan sí clinica tlatzaktok pues hasta hospital, o inak se doctor. Pues este hospital nokachi cerca yin hospital civil de río blanco pero pues nokatki tikpia mas o menos itomin, onka xolalpa kateh miak particulares, iwan nokachi cerca non puerta grande.